والله <hesitation> هما <hesitation> اول حاجه لازمهم يعطيو إيلاء أولوية للنمو الاقتصادي على خاطر بالاقتصاد و النمو الاقتصادي نجمو هكاك نحافظو على البيئه و نحققو <hesitation> يلد معناها متوازن من حيث النمو الاقتصادي من حيث البيئه من حيث برشه حاجات معناها فال فالبلاد <hesitation> دونك اول حاجه لازمها يعطيوها اهتمام هي النمو الاقتصادي